﻿ton duniyay na tingenta lafiyaye ma'akata rayuwa ma tam, amma anca dashike duniya na akata tambai ma akata tingenta wahala, don ka dama mandi ka harkale rayuwa hankalitika tiɗe ka kwanta ti ka e memmandi ka ina to ka halibai, ka markama ka cakaran bako, ka tingenama ka cakaram bako, saboda damuwa ka tingenama ka cakaram bako, saboka damuwa eutinki gam, ka tani ayam, ka tani ayam kan ndala ka memmandi ka'e a rayuwa tukama kaka ka'ibai a saratuko, to ka teɗun ngama na tamatukau ai inimma sa kuti, to dolane kuma anca mu'yaka ha'uri ka rayuwayi, tinaenaikam tambai, amma dai mu'yaka haquri ka yan yawwa, to anca dai ma ha'uri ka tingenta duniyayi, tambaikam, amma ma ha'uri, saboka ankuni kice, ka lewaitum ka dikaitum dumma akata wahala, wahala kam mazusine amma ndagai nune katum ma zu mayay, seden ndagai uletumu sau'i ndagai kuma uce tumu jiniri, yauwa mazu sina wahala, wahala tum na men waɗi tak, wahala tum na maita abinci, ka a abinci bai, duniya ka waɗa bai, ai tsadama qwayimi ka maita awayimma, qwayim nadibai to, dowodi nera ɓaɗu gaɗan takaka bo 'yakaratikau, ka galtu a riyama ka wane naira baɗubai, ka tauneka a kwaraima ka ka'ibai, to dar eyan fa ka men 'yankabai sede haɗa taƃ sa ka'eu dambu ye ka haɗe. ﻿Da waɗimu ka ina zayayima ka sawabai a idai seka diri manda ka shita somi haɗa ga a gidaƃi, dan kaka sawayibai ko tafta sara waɗi ma mandi ka wai afti a furfari akata taƃusa ka haɗu ka ka'ibai se manda kashita toh ammanankau giɗaƃi, har ance ba mandi kwarakukau waka baima har anca kica ma akata wahala, a gidabi kandala ka ema ka ka'ibai mizi ka'ka ibai menda ka'ka ibai, ance kica an a darcan mana guyanka da 'yan mendesu anca kice mende duk barkate duk fatan suke a riya kabo walaqanci to katingaka a kwarau mizi guyatinki da eunakako kawa kabai lewu tikau wabai lewi tikau nazawa makata abinci to ndala qwayimma ance kuma tema kakangabai ko ka ma'obci kaba qwayim indementasi kwartika ka ka'ibayye to inni waɗa ma kwarhinima na faɗtubai nimanke na nannzima ka dikau ko ka mayahinnima ka ruwahini ka dikabai saboka mentasi dama ka ka ka ka'ibai, kaba kuya to kanasiko inni zabkau, toh shiyasa dumude ma tingenatumu ma haquritumu in ndagai uletumu sau'i, inkuma ndagai ulenemu sau'ibay ye to ma bitaɓi de ka dita gidabi yawwa, damuwa tumu naa kare-kare faɗane ungiyama kare-kare daman dina baranhina chairman a fika to du'ungiya ma kare-karene zallah. ﻿mu walanka a gitau ungiya ayanye banda lamba, gogale, ngezi ka waina ka memmandi mahina bai a'a banda anka shinkafa dummu 'yaka shinkafa bai sede gogale ngezi lamba waina ɗanwake ka maru ma dibero <noise> yawwa <noise> walanka agita ungiya ma kare-kareye da ngezi, lamba, danwake, gogale, ditane abinci tumu, man ma gargajiya kenam 'yakatum abincitum, ma gargajiya tu tanekaye mu'etu meeting timu bartumu qwayimma mota lauke yintu a kwartini, dom mundaka a patiskumo mukata, ciyamatumu malam shayibu, yawwa ka matamakihini Alhaji yakubu to duk de mundako mu'yaka ungiya ma kare-kare dama, har kukar gadu mundaka mu'yaka ungiya ma kuka <hesitation> kare kare yawwa mundankaye de ma ina abincitum, amma abincitum duk ma ina ma gargajiya kajirita memmanda aa 'yanau shinkafa, aa 'yanau taliya ka ka'ibai sede lamba sede gogale memmadi mutaka kenan a gitau wa ungiyatun ma kare-kare kenam dama dumu ungiya ma kare-kare anuti usul mu kare-kare yawwa to ance nzamani ndene takau. ﻿Canka siyay to memma duniya eutaka mangwai desuma ke digo kaɗan suku shiru ka adribai, dumke ma tingenatuma amazauni tumu, bimandi na se fatta mandi mayan munakaye tamanka da to mala munde mu ea taro a jaga kazaye na turetum mototi mala munde mu etu ziyara tumu mmu'atta katumu se muyintu to ance dai ma tingena akata kuti sede matata ndagaide barmu lafiya ndagai kuma a gaɗttemu bo wuna tumu yawwa see kuma ndanekaye na baratumutu kasotumumandi, nabaratumu mandi mu wako barakatumu, ba waike na ɗetu mota ka memmandi ka ka uletu a kwaro to duk de barakatumu har ankuni har ɗaci mabitaƃi kuti ka dirsu amma de ka me wadibai yawwa matingenta lafiya kam amma dumu dam duk ma 'yalita pataskumne seden nguzane de ulenemunaka a yaga ayan ance mundetu akata bolawa to se bimetum qabilanci, saboka mandi dusu ka ruwasubai ka dumu ko da ulane kaso a jagayan na barantumbai sede mu kalima rabatanka barantumbai don innau baranhino kujera macun amunau himbaɗ ka belu na kata kujera ma amma memma sisi na fa'incika bai ka akai ko ilane menyima kanina zuyibai, ko ulanekama daaye da ulane kaza manna zuyibai kaso ka inna ka mende mandi ɗafakane gaba ɗaya ba'ya kaɗimbai barakatumba se yasa se inda ina inde gidaƃiye na ha'urhinakau ance kice natingenannade na eka wanta abinci hinnau nau na weka ka memmandi na gufta ka sitira ma zunau kamemmandi ka dikena lewain aumahina to kana ka memmandi ma akai kanam ance tingenta zamani.